Ny saka koa an, be dia be ny fomba fifandraisan'izy samy izy. Anisan'izany ny fanaovany ny <hesitation> miraondraona izy an, rehefa <hesitation> rehefa anatin'ny vanimpotoanan'ny fifanaraha- fanarahana. Rehefa tokony hiaraka ny lahy sy ny vavy dia misy firaondraonany hifamp- hifampahafantarandry zareo hoe <hesitation> efa fotoanany izao. Eo koa ny <hesitation> > misioka. Ny sioka an, ny siokan'ny saka izany <hesitation> maneho fifandrafiana sy fahasiahana. Rehefa masiaka amin'ilay saka manoloana azy izy dia misioka sy <hesitation> sy misioka dia ny ny fi- paozin'ny sofiny koa ahafantarana hoe tiany ilay saka mirefaka aminazy an sa tsy tiany.